ارتبم كل الكتب حسب المواضيع مالتا، يعني اخلي كتب التاريخ بصفحة كتب الي تحكي بالجغرافية بصفحة كتب السياسة بصفحة علم النفس بصفحة، وبين بين جزء وجزء وبين قسم وقسم اخلي، فد لون معين، يعني مثلا اخضغ يم التاريخ ، بعدين الازغق يم الجغرافية النيلي يم السياسة ، والى اخره